gn'ampoule izy io tsy de sarotsy gny fomba fiasany fa tsotra. Ah nofa misy ampoule raiky azonao zany vinidinao ohatsy ta bazary tagny na tamy olo mpamarotsy tsotra da apitiky izy io amy gny toera ah tokony hitsofohany, da pitsana amizay gn'interrupteur igny hahitava anazy nofa izy mipetaky amy courant tokony hipetahany igny, pitsana gn'interrupteur igny mamelona anazy da pitsana avao koa igny mamono anazy. zay avao gn'anazy. Nofa lany izy, nofa brulée gn'ampoule da ova hafa avao koa da soloa hafa.